﻿Nyowe mukurola kwange ninsobola kukomamu kugaruka kuba mwana muto habwensonga, obu okuba ori mwaana muto nooba otakufuna ebintu ebikutaribaniza muno, hati kampe ekyokurorraho nka nyowe omwiisiki, obunkuba ndi misiki, rundi omwaana muto tinkwiija kubona abasaija bokuntaribaniza tinkwiija kufuna emihanda mibi eyi nkwiija kugendamu ngu abazaire bange bajye kunjuma so nyowe mukurola okwange, nyowe kwikara ndi mwaana nikimpa obusinge kukiraho kuba muntu mukuru